Gne akora vita ame lamba misy gne drap-m-pandria io zany ndre lamba latabaqtrry, ao avao koa gne rideau gne lamba arakotry e fanaky reny avao koa zany, izy aby zany.